أكثر <hesitation> مشروبات أفضلها هي أي شيء بتدخل فيها القهوة. بكل طرق تحضيرها القهوة سواء أنها سريعة التحضير أو قهوة عربي أو قهوة تركي أو قهوة فرنسي. يعني وايد يحب القهوة اعشقها الصراحة. أكثر شي يحبها <hesitation> ال iced coffee ، بتجيب الحليب المثلج والقهوة و ال ice بس.